Guajillo nex mora nei chile de pulla nex ladika serrano ne llin wachinango nex xna' diika' de ancho par gone mole ne chiloaken chiloakle ne xinladika ne nex chile pasilla dilla